Koo jaxhene inixhi kudi uj <hesitation> nrukuti vida í nrukuti vida xhí nrukuti jakanxi tí nrukuti kuanti yukú nakandó chí ya kuii cheté tí ña kú vidatin, nueno esa era su vida.